Lu gelatu senza latti in generi è chiddu fattu cu la frutta. Si po’ fari capuliànnu la frutta ‘nsemmula cu l’acqua e lu zuccaru. Ddoppu si metti nta lu ghiacciu pi diversi uri. Chistu siddu unu lu fari fari ‘n casa. A livellu ‘ndustriali inveci nun sacciu comu lu fannu, pirchì usanu autri cosi pi sarvallu pi tempu longu e pi fallu addivintari a tipu crema.